أنا الحقيقة الشهر المفضل ديالي هو شهر أوت لأنو شهر يمكن الذهاب الى البحر فيه ويمكن السباحة ويمكن يعني الخروج واحد يخرج يحوس ويروح يشوف البلايص الزينين وهو شهر يعني فيه مشمس ومشرق